Mu dləw həvəl na ɗo wsi ma həvəl na dow nə dləw na ni wsi ma za sekə həvəl na nə ka jə jə nə səkə kraakə kraak krakə krakə krakə krakə ma mbw na ma mbw gəra pwəkwa mədiga na mə ni gha hew ba tudlə nə za dʒagg mə wa dlema shi ki na krak krak krak krak krak kə kəlbi wsa rə mdw mkəl na dləw kəlkəl ti wsa rə mbw nkli kwi nə nə za rə dʒimbi dləma kraak. Mə kwi rə za kumari kibi dləma mə təmbwi rə za kumani mbə dləna mə ni gha na dogum shi nə za ndadlira tə guri gha far bunə dlew si kwi ko fəmbwi mə fa mbw na taf nə kwa hə nə kwa wi ndʒə təmbula ghə ma zhə ha mbwi nimbw didi dləwi ha wa dləwa bara dʒa wkala zi wa shi pwa sa zi rə zhə mbw rə nyi mbw sha nani pwa dʒa dləw rə ma dləw mma na gwi kwi ba təmbwi ba nə za mban ɗaw wa ɗa kwara wa ɗa ha Ma wa səkə wa dʒa tsəkiɗi ka mba ni ɗa ha nə dləwa ɗa ha hal na hal ko kwa nkala ka mban kwara nə za ɗa har nə za ts mbani tsi kwara kwa mwa kwa nkla kwa nkla kwa nkla mə ni gha na ləhə loi kwara rə shikəyi wa nya nan nə zha haa nə dləw ɗa kwara ma dləw na ngal kən həvəl nə ka jəjə na mbwgula hi hi konti həw mbun ɗa ko na mbi ghə na nkən ghə zi rə kul mə ni gha vəhə wa dləw loiyi h tli kontə mə ni gha na wa loiyi ha mə ni gha ləhə wa loiyi kwara kwi ghətən təmbwi kam wsa kusi na ghə zha dləw ma dləw na gha ngal kən.